<noise> ngone nyawa nege angkia wo sabar semisalkan kampus oka de nanga didiawo ina akana atau ina magae uwa ena manege ma inti jakauku nege kawo sabar.